Ya á ni kuu taka ye yuku ye kutajna nuuso, nuu doctor ja'ai ye lo zanahoria, betabel, kuu ye lo wa'a ye kutajnaso, ko ya á ñuu nda'vi á iyo yuku yáa, ye naá kuu ye lo jno'oso te lakēēso nuuso, ye naá kuu lo kuva'a, jnu jna-u'u, jnu kaa nɨñɨ, jnu xita ténuuso, te ye naá kuu ye lo kēē te kuu va'a.